wei shanna miniji nen diya lau shin wala, lau shin ninya ma weeko ta kaɓaani kai lace mo a kare paro kan yokkujo paaron a yiiji riiyoriiyon ne niji ne diine kiji lace ni miniji ma kbadduko ballamo yamba ma akke e no koffoi nen wa foro ni miniji baano iiyano ni miniji dikun mina nen pilun we merjeje ne miniji baano te kelangkui sheeko wahala ta kuuno, tanko baanno tun lokaci shi shadkeenon faleeno nyu tere komboi kan fulee no har watu leenon nde baano nong te ne ma bangum ya ɓongi a shinjim ni ma a shoji nim ta ma ar shuanim ni miniji yambo ma akkeno kokkoi nen baano te sosai ne miniji nen diya lau shin wala don nima diiko lau shin walako dingu ne fonna ya ya dika be ra wa kpattin shin wala kpattin shira baanno nshaano ne miniji yamba ma fwiyike no shaƙano na mine kokko nere baano shibba ma mlyanno ni minji shauno an ɓe an foɗɗo balla ninya sha kam kokkoom ne minji nen shau shinu kam nin wuji da goɗɗo balala komin nan wa wi we we shin shira shaani nong shin, ne miniji shan shi nu kelankwi ne ma shau ko shi nu yamba yamba ti gak ta sake afk, ta sake afno kokko di afno kokko kuma paaro ninya ta diyan di ma ninya ma we ko we shi ninya yiiji we sjin wala ta kafani kai lacemmo lacemmo ne miniji nen diya lanshi ke dnk ne ma fonna ya yu dika ko ma nin ma ka keero pomun dika ta kafani ma waro mina no ma waro mina wo muna mo wo ko mina kpattin mo kan lau nen de laui a yiishi riiyo riiyon kuma a yi shi merje merjem kuma ma warko mi nai marji